Eni enu usokun, eni eyan ubo uyen nu eni evon me yena okunu a tum- eva nu atum esay abo mu esi dor eni me gbivegne okunu eni meva yena mi ivom avia neni ma- a dor eni imo onomo yor, eni imo onomo me kperi imo inum nu imo me mene ude miyaw idiom mi ku baw mi kuru yawa asuei baw mi desese utom esi nu onomo, inum nu onomo otutu mon, omo oma mon, onomo onom de ivi nu idior ma nunu etul oho nu oyi bien omo yor, dor ubo uyen ekem neni uyan ukpainy ukpainy nu eni eva me imo- onomo me tuw baw atow, etuw baw nu atuw, baw atuw, etuw baw nu atuw, oho nu ebiete dor ekunu yaw baw me yon odun, me ja mu ivom omugbo ibam isay ibam ini ibam esuwon nunu eyaw baw me tase mu uvai obilele nu nu baw ede me yi wol me rere gine, ovurama usokun obie, opu kpeyi, orere gine mu asuweiný okunu oma ta mu uvai obilele oyor ubo nu me miva dino okunu usokun eja, usokun eyin ekun nu eyan ubo- uyen so eduw nu ubo uyen baw me rere dor baw ekuru va yen ma nu ovai yi tul nu oho na, iyor inum nu me mi deri banu ivom ekein usokun na nu me mi wol yin yor imimon. So oyor ubo uyen ekien usokun ene a kuru nu omo vurom obien nu oda mote mu uvia obilele dor eni eyam ubo uyem nu ivi der` idiom, eder` te idiom yor idiom yor nu eni me dira yor nu der` okunu imesi kor me dia, iveram ka me dia, du adu idiom yor me kuto mam mu iyon idiom vutam me der`a dop nu me kie eneme imosi pane ehu ova dieni mu idiom isen yor nu baw dor ekiri me kie inu ivram ova diam mu idiom nu baw isen yor nu baw oyor ubo uyen ekein neni nu eni evo yen, imo da neni evo yen ma- a nu oyi tul avi neni ka ovai, eni abo esukumu bol eva me beta, imo, eni ekuru yaw me beta imo, eni ekuru yaw nu imo me fake ubi eta magne eta magne ubi ma dor ude nu ukosum ude baw ka eva yi jamn ivom uvai, eni emagnese baw tebi yor, nu baw eni eyaw baw efar ke nu ubo uyen i dede in yor dor <hesitation> so oyor ubo nu ekein neni ova jaan, mina ekein neni eni eyan inum nu eni me kotu mam mu uplo, eni eyan uplo otobo, eni eyan uplo okakiri, eni eyan nu uplo ogaji, eni eyan nu uplo ambamine, eni eyan uplo utuwo, eni eyan nu utuwol usudwo ina aplo nu ewey ewol yin ekein neni owinenen nu ekein okunu ikpeiný okunu ehn enu egenam, edam a tum yor igada gina yor ka me wa ne yaw ekien neni me yaw seneke mu ivom mam mu. Ode ekein nu oya mina nu me kotu mam mu usokun ka abo, ona oyin udem usokun degema nu eni abo okunu me kwe, ekein neni yor ka oyin ekem nu ikpeiný okunu ehu edam atum govument yor me deri mam mu ona oyin ekein nu imo- mini ewey abo, imo da, da- ne ni eyen de, ivom ekein na nveni eyen, eni eyan ubo uyen ekum omo- vuram onimen, ovuram usokuri onimen me kpurainse atuw oyor ovu, omomosi me fia odu, me fia inwin nonw nu me kotu mu odudu mi na dor edemine me kotua mu odudu, bedi edegine me kotua mu inwin omomosi, me sise inwine omomosi yor dor omomosi yor mo ja mu inwin inwinfom, unu ibam nu inwinbnonw yor mi kwa, inwin nonw yor ikwa dor oyi kaodo mo wane ta esi, kemu onu abo kumu ta inum magne ka odo taa inum magne, inum inum nu ekien neni eyan, eni eyinanein nu aba ayen nu ukpe otul ka nu abene abene, igbo mi benene, mu ivom ekein ni na ubo ekuru me kpor` udem, nu ekuru von enu udem kein yokr, ekuru von me kpor ivi eva me mene ukpa, ukpe oda ta puene eni ekiri eyan ubo umene nu abo okunu me yiye mu abi ka me yiye mu uwon na nu evon oferu na eva me kwe ekwe yor mam mu ona ubene na abo, eni eyan ubene nu me kotu mu amin diva mu utiye nu me kotu mu utiye etibigbulogbo. Oyin utiye ekeni neni, inum nu emi eyam okunu eni me mene banu ivom ekeina na yor, eni yor ka eyin imomini owei nu oso dum okunu odum nu ekein ruboyor imomosi abo imivuram abo, enu ederi abi abo, enu ekuru der, enu ekuru ta ubiyo ka akuru abo dor eni yor ekiri baw kre- o eni ka eyin ewey nu oso odum banu ivom ekeina ewey nu ewey na nu oso odum nu obewuse yor uba- vi, nu uviti imomini ewey nu abo eni yor ka eyin ewey nu abo banu ivom ekein ewey yor, oso nu odum mi ikun tubo nu odum nu usokien yor ka, eni ene iso kun, eni abo mu usokun.